Mampiavaka ny soavaly sy ny zebra an: mitsipi- mitsipitsipika ny zebra, dia ny soavaly kosa an, <hesitation> ranon'ny raika ny lokony.